Gny ilà gny <hesitation> vorodeha na vorotsemba. Raha rey zany, laha misy zany ny lamba fa rotarota antrano ao, la reny avao koa ro angalà anapenapena azy lafa i zairy. Misy koa alà raha reny atao famafamafà vovoky, famafamafà ze raha malotoloto antrano ao, na famafà <hesitation> ambany amy trano iny eo fafà lafa maloto, kosekosehy amy raha iny, fanafanaky antrano ao reny.